Gny tena ilà lafiky vera rey koa zany. Matetiky zany vera reny lafa misy raha, surtout misy raha manitsy, misy rano zay miboaky amy raha reny. Ka rano reny amizay zany, lasa mandoto latabatsy raha reny ka lafa asia lafiky iny zany ambany vera iny ao, la mipetraky ambony lafiky iny eo avao ny rano baka amy vera iny reny fa tsy tsy milatsaky <noise> amy latabatsy iny. Lasa tsy simba latabatsy iny.